Ave, el mariscu lo desfrutu peru, craru, paquí lo vemus mu pocu. Primeru, porque semus de tierra adrentu i, segundu, porque el mariscu ya sabis qu'es caru i, comu izía'l Chamiçu: "Semus probis, ija mía, porqu'izin que son probis los que no tienin dineru, Essu izin de nusotrus, izin essu". Total, qu'el mariscu paquí, de no sel un casoriu o anguna cosa assina es mu ralíssimu de vel, mesmu los que izin que tienin perras.